daam mɪ fʊkɛ shɪdɔ wɪɪn mɪ nɛtɔ binɛ lɔh mʊ wɪɪn yani lɔng mis lɔngshn a kɔmɛ kʊn bɛɛni chatts kamɪ nɛɛn wɔn kɔb kɪɪn kʊn yadi lɔng ɛh shɪrr a kɔmɛ ɪng nɛ wɔn kɔb wininɛ kɪɪn dɔnmmini dɔb daam yidi bɪr, ka dɔmm daam yidi bɪr wuni kɪɪn nanu fankuwɪ mʊ yɛkin shɔ nan m kish chabtu a wɪl shidi shɪdɔ wuni wɔmɔ yɛkim shʊ kamɪ kʊ tɛnmɛ dɪya daa dɪ kwwɛng lɛng kʊ dɔ shɪ mɪ shakts mʊ nɛnshimu bɪshɪn miyang yang llɔ ɛng mɔkidu bɛɛ nabiyang mɪn a shumɔn nuɛ ng dɪya dɪ shɔ nimshum shɪdɔ shɪdɔ dɪ shɔ kʊn king nɛ run tɛmbɔtɔn lɔh kiɪnɪ disk kan dɔ bɪn na bimin nyɔ kɔmɛ tɛɛ bwn niyɔ a kusnta dang binun nɪyɛ mɛbɛbɛ a kɔmɛ bɪnɪ mɪ shɔkang tɪm kɔnni chattɔ kʊn wum a bɛɛn dɪ kwɛn lɛɛng kinɛ mang nɪ kina fuk shɪrr kʊn na nɛkikan kud kɔbʊs shɪdɔ mɪ fan kɛ yang kud kɔb diyɛ wush wɔ kʊn mɪ nɛn ya yan fʊkɛ a wɪɪn shidi shɪdɔ dim bɪtɛ a lɔ dɪ bɛɛ m chab bɛɛ nɪ yɪ nɪ chab dɪya nɪ kichchang kɪ chɛngɛ ma yɪmbɔ dɔshɪ kama fan a fi bʊng kɔ, mɪn mangtɔ kʊrakɛn shɛ. mɔ dɪya mɪ mang mʊʊ, mʊʊ dʊngun wɪ bɛttɛlɪ dɪ mangtɔ yam dɪ sho wɛ, ka mɪ ya kɔ kɔn mɪ bɛ ma kɔ ɪng wani ɪng ya yan mangɛ kamɪ mangɛ kɔ, ka mɪ faminɛ kɔbʊ kʊ kɔn mɪ bɛɛ di shɪnɪ, mɪ dɛttu mɪ nɛtɔ a mʊr lc, nɛɛ lɔ mɔ tɛrɛ dɪ shɛrtʊ dɪ yakɛ ma fʊkʊm fʊkʊm a wɪ kɛnkɛngɛ yɔtɪn a durshim kɔn dɪ ya, ka yako kʊn a yikɛ a fʊkɛ mɛrɪ a bɛɛ be shukɛ a lɔ, kɪ mɛrrɪ a lɔ kɔ, kəmbir ka mɪ mang kʊrakɛ kɛko a dur kɛmbɪr mɪ chittu a bɛttɛrɛ kɔn mang kʊrakɛn shɪdo mɪ chitttu a daam yidi bɪr kʊ, kʊn mang kʊrakɛn shɪdo mi chittu a tɛrri kʊ ka mɪ, yɔ yɔ, yɛ wɪ na nabbang nɪ lɔngɛ a kɔmɛ kʊ nana ba daam daam yɛ wɪ na shosho wɪlɪ kɪ, a lɛm fɪ fɛ dɔn wulɛn nɪyɛ ba fatim fatɪm wulɛ a fɪ dɪn a limbɔ nɪ mang kʊrakɛ wɪ ɪng da na yo wulɛn niyɛ a fɪrɪ a komɛ, shɪ mina nabbɔ komɛ ya mi lpɔngɛ shidi shara rɛ kɛ, a wangɪn nana kɔ a daam nin yɛɛ ka ni wi di fi yana fʊkɛ shidi sharɛ kɔ na shoo shoo a wɪ timɛ kɔ, yanɪ fʊkɛ, a fishʊ nɛ wini bi dɛb kobu dɪya ɪng nɛɛn, ɪng dɛb daam yidi bɪr ɪng dɛb nɛɛn, a diim a bittɛrɛ dɪɪn ɪng dɛb nɛɛn a diim a teer. daan wʊni berkang dɪ dɪtɔ kʊbʊ, ma yɔbɔ shɪrr ma yɔdɔ kɔdɔshɪr a lɔ ɪng kʊn mɪ debtʊ mɪ mangtɔ kʊrakɛ yɪlɪn a wʊna ma mʊ bebtʊ mɪ nɛɛn yan ya lɔngɛ, kamɪ lɔgɛ wʊ kɔ kɔn be nɪ fatɔ nɪ shattɔ a teer ma kɔ naan shʊ a mang mɛ wangɪn, a mangmɛ kɪng bak a kʊrakefa a limin nɪ dʊb ngare, kɪnɪ ya yayi yaah ngare dɪ kang nɪya ka nɪ yaah ngare wʊ,a lɛ nɪ fɪ, kɪnɪ shʊdʊ na sho sho wɪ, ka na shoon baata, ya lɔgɛ, a wɪ batta aa lɔng mɛ a wɪ marka <hesitation> yang lɔng mɪ a wɪ nganchiye <hesitation> mɪ fʊk kwal kwal lɪ mɪ ya yang lɔng mɛ a wɪ chiddʊs dɪya shɪdɔ na chadde kamɪ lɔng mɛ kɔ, dɔkɪn be bɛ nɪ chab na nwam-nwa nɪmansha, mʊm mʊm bʊtɔ dɔmi ɪng wanɪ kamɪ wɪ dɪ shɛ yan lɔng time domɪ, ya kə kɔbɔ wɔ a dibɔ kɔn lɔng ɪ chachchʊm bɪnɪ nɛ wɔ mʊ mang tɔ kʊrake makɔ daam bɪnɪ kɛ, dɔmi kanʊ dɪ lamtʊ a wɪ kʊl dɪɪn <hesitation> wɔnng fwaəd aah wɔn yidibɔr kʊn nɪ fatɔ bɪ debi bɪ bɛɛ chɪ dɪ shɔ nɪ fatɔ nɪ yata shʊli bɪ debi bɪ yatɔ kɛlɛ bɪ shinɪ nɪɪ fatɔ nɪ chabtɔ <hesitation> ɪng wɪ shɪdɔn wɪnda kʊrakɛn kɪmɛ na bɛ shʊ dɪɪn nɪ. Marka ɪng wanɪ ka mɪ shʊrʊm bɔyɔ mɪ dɛ tʊ, mʊʊ mʊʊ barɛ. ngachchiyɔ bɪnɪ wʊ kɪnɪ dibang dɛ kʊn nɪ debtɔ a wi shashshin bɪnɪ nɪ mattɔ dʊr nɪ ɪng shidɔ bɛttelɪ a shɔrɛngɪ kɪ, kɔ bɪ mekan nɪ kɪ, dɪ daan ɪng wani, dɪya ma twan twan yang lɔng mɛ,a wɪ yeme, shɪmɪ fʊk dʊngʊn wini ah ah yem shɔrkɔ aah nami fʊkdɔ yem shɔrkɔ dɪya fʊk mɛ wangɪn yem kwamʊne be ɪng famme, kɔn fʊk mɛ a wɪ yem tʊtʊ be famme ɪng yeme mɪ fʊktɔ ma chab chabe kɛ, a daam bini kɛ, ka mɪ ya mɪ mɛr mɪnɪ ma, ma kɔ ba daam daam a dɪrr mɪn mwenshɪnne frʊm shɪdɔ bare dɪ fʊktɛ, bare kerʊ mwenshine shɪdɔ shi fʊkte, ɪng shɔ dɪ lɔ, amma kɔn wʊtʊm nɪye kɪngnɛ a kʊ lɔ wʊnɪ kɪngnɛ, bɪ bwɛrɛn shɛ bɪnɪ shɪ bɪ nwa kɛtɔ a fiye shɛ, ɪng wanɪ ka mɪ ya, ya mɪ lɔng mine chiddʊ, chiddʊ ɪng wanɪ, ɪng mʊʊ mʊʊ nɪ kʊn dɪ daan ba dibim na nɪ shɔdʊ nanɪ fʊk dɔ nɪ lɔng nɪ mʊ bʊtin niye. shanɪ bwal ɪng wɪ a kɔme, bɪ metʊ kʊn ma kɔmi, mɪ naki wʊreneg dʊ bɪ bwal, bwal wʊnɪ wʊ ɪng wani mʊkɪn butʊn nifɪrɪ, kamɪ chattɔ kɔ mɪ yarim yarim dɪ, kɔn tɛɛbʊ nɪyɛ a dang fʊrengting fʊrreng a bɛle bʊrkʊm a lɔh fʊrreng a fɪ bwerɪn ngare wi bi shɔɔrgeng bɪ babɪr yɛ bɪ yɛmɛ kɛ kɔn wʊnɪ kɪngɛ na dibin nanɪ mangdɔ shɪmbashʊ, nɪ yakɔ. ya ma chab fang a kɔmɛ wɪ ma rim rɪm ma? wʊlɛ mɛ ba datin da a bʊtʊm fa ba nam-nam yɪn dɪrr mɪn bɛ nan nam lillib mɪ datɔ kɪ kʊngʊn na, mɪ datɔ dɪ kʊrakɛ dɪya yama fawɛ a fɪ dɪ shɪkɛ dɪm kɪ barɛ nadʊ yatɔ yam kaʊkaʊ nɔ, dɪ ya cham bat chambat, a yɪmbɔ fɪ ba titiyɛ kɛ daam naddi kʊratɔ shɪdɔn da sha dɔ wɛ bɛɛ sha nɛ wɪ lɔ shɔ kɛ fa, kama dɔwɔ bɔ kɪ ma mang nɪ fang ma fʊ-fʊ shɪ kaɪ mɔlɔ wʊnɪ bana a dɔdshɪn c ba? na nɪbɔ di mang tɔ kʊrakɛ daam wʊni mɪ kɔtʊ nɪnɪ dɪ mangtɔ kwaan dishɪ wɛ ma kɔm fa dɪtɔ fan, ɪng kʊrakɛ bana ka, ɪng bwarabʊtʊ lɔh sha? ba shiir shɪdɔ sha karɛ ka ɪng wɪ a lɔ kɔ na nɛdɔ bwara bʊtʊ barɛ bwara bʊtʊ a dʊm mɪnɛ kɔ shɪdɔ ma shɔrɛng wɪ kʊn kʊn wini amʊr lɔ miyɛ a yɛ na shiram mɪ shɔɔ tɪm kʊn nɪ fan mɪ chab ɪng dɛɛ nh nɔ kamwɔ tɛɛnmɛ a bɛɛ bɛɛ dʊb bɪnɪ ma shallɛ chab kʊn kʊngnɛ na kɔmɪn tichch mnimɛr kɔmɛ yam chab, wɪɪn ɪng kaʊsha dɪ mangtɔ shumbashu, nɪn a yɪye namɪ mangdɔ niba lɛ bwɛri mang yɪl timɛ mangtin na lɛfa lamta wism lɪ? kɪma ka dikin timɛ ɛkɔ wɪɪn kʊmin csh bɪ ngalts wɔ ng naw fan ma chabbɔ bwal ma chabbɔawi bo, a wɪ dɔmɪ ma.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 chido-ba bwɛrin yʊlʊnɛ dʊddʊbɛ ba yakshank mɪn dʊ shɪdɔ mimɛ kʊn nɪ mang ko nɪ yoo dʊngʊm a shɛnɛ a dɪ a bɛlɛ a ti a mʊr lo kʊn kingnɛ fata kədə wani bɛttɛlɪ a bɪn m magto nakɪr dɪ shokɛ kɪni yakshan bʊtʊn nɪyɛ dɪ mɛnto ba nab yɔrɛng a wʊm wʊm wo na yakshang dɔ ma kobs kə ma dʊb dɔshɪ ma kom kom dis ʊry shɪn shʊm a nɛw bʊtʊm shʊn bwalɔ bwat ma fan ba trɛng bʊ na bɪ domi kamɪ yo a mʊr wɛrko ma katin a wɪ mʊdo wɛ ma bɛɛ ma fa ba kʊddo dɪ yoom yʊlinɛ a dʊbbo mʊ miya yamʊ fito a nɛar mʊ shʊtʊn wʊla mʊ mwato wang dir mɪn yʊng yʊng kʊn wim kong nɛ mʊ kotʊ mɪ na dɛam dɛam bato ɪng bato ɪng kə kwaltako ɪng mwɛng dikin kʊsmin loh ɪng dɪm kɪnɪ nɪbɔ dɪ binɛry dɪ ya ayo miki bɪ dibim dikwan yilyam wsm wo kana chaddʊ sho lɛcɛ kʊ kɪ na komi mɪ maagto nɪ ya dɪ tang kodon shʊn <hesitation> tɛshi lɛ tɛnmɛ? a lɪmmɛ bo fan futang daam wani fan fatan mʊn dir wʊni, ma kokang ma kokang nili? kʊ lɔ sho kɔn mo ma da mon konnɛh obrʊ kɪma wɪ kʊ ma fammɛ yamɛ mɛmim kodoshir dɛb long mɛmi nɪ kodoshir dɛb long shidʊ share kʊn diyɛ mɪ dɛbtɔ ngarɛ mɪ mɛɛ tʊwn kə dishin ngarɛ wo diim kɪ ma longɪm nɛh wʊssho? ma bito koda shɪrr wɛ, farɛn my dɛb kodɔ shɪrr mɪ kʊn mɪ dɛbtʊ ngarɛ mɪ mɛtɔ mɪ dɛbtʊ ngarɛ mɪ mɛtɔ mɪ doshɪ ngarɛ wɔ diim kɔ, ma lɔngɛ ɪng wʊshɔ, ma dʊbʊ kɔdɔshɪr, faram dɛb a wɪ kɔdɔshɪr ɪng mɛ.mɪ dɛb tʊ ngarɛ mɪ mɛtɔ, mɪ dʊbʊtʊ a wɪ kɔdɔshɪr, kɔdɔshɪir, ba yɔ shɪ ing shɪdɔ ma kam bʊtʊ dɪ shɔ kɛ, dɛb ɪng mɛ kɔn mɪ dʊbʊtʊ karʊwa, karuwa dɪ dɪngannɪ, bɛ ba dɪm dɪm.